सूसी एक जपानी बेंजन है और आम तोर पर। मछली सिरका और पका हुआ चावल से। बनाईच्छे एकर में सबसे ज़्यादा मसुहूर रोल। में कच्चा मछली होगाईच्छे जबकि साकहारी। सूसी भी बनन जा सकाईच्छे और बनन लाई। एकरा बनावे समय इध्याय में रखल जाईच्छे। कि चावल आपस में चीप के नाई मासा। हारीवला में मुख्या मछली चे और साका। हारीवला में मुख्या हरा सबजी होगाईच्छे।